Ara-dalagna longany ny fanomezana oe lahara-pahamehana ho an- ny olona satria raha ohatra hoe sisy <hesitation> olona ikarakara kosa longany ny biby a, de maty, ataoko ohatra oe piso <hesitation> raha ohatra ndraika hoe velona matanzaka sara i olona de afaka mikarakara anjareo reny.